Ny akôho mahay tompony, akôho izy koa fa ansovan'ny tompony asa ohatra ataoko hoe tompony hanamia hanina azy, tonga defa hoe hainy magnatona izy satria misy signaly ataon'le tompony ndrekindreky amin'ny akoho dia iny ahafantarany hoe: ah tompony magnantso azy amin'iny, karan'izay.